म्हारो आना पानी री माता बेवना आलो जानवर फेमस है जको है वटक और में आम भाषा में बिना बातक किया करा हाँ। बो आपणी लम्बी लम्बी और पतली पतली तंगा री वास्ता पानी री माता आराम सूं भी सके है। बेवना री वास्ता बू आपणी पतली तंगा ऊं पानी माता चल सके है। बू चलना का कशीयत का कारण ही बू डुबया कोन करा है। पानी का ऊपर ऊपर चला है और असी का माध्यम सा बू पानी का में जल्या जीव और जंतु होया करा है बाक्को सिकार भी करया करा है। बू आपणा भोजन री वास्ता खाना री भी व्यवस्था करर लेवा और बू जात्री टाइम बू चवा बितरी टाइम वो पानी का माता बा सके है।